لو كنت مسافرة عبر الزمن ورجعت إسبوع للورا أول شي بشوف أيش صار في الأحداث المهمة ممكن أغير بعظ القرارات خدتها أو ألتقي بأصحاب وأقارب أخبرهم عن الأشياء اللي كنت ناوي أسويها، بعدين ممكن أستغل الوقت أحظر أشياء فاتتني مثل حفلة ومناسبة بعد ممكن أشتري أشياء كنت أبيها قبل، أو أسوي شغلات تخليني أتحسن في شغلي، أو دراستي. بصراحة بيكون إسبوع مليان فرص جديدة.